Kutu atuu kueti nixuu kuu choati nandeku kuu ketuno komidaro donoto nandegui, ndero nachindero tukuu teka iin ndachindero nixuu nakutun ndejuna yexuu yetuu nu yenru yetuna'a, nuinai nevanró ndachito no'o atuu kue tinixuu nuchotoa ndojon tuu kuu chonján tukue tixni nutuu chikon iho ñio tikunatu ndojun chotoján, hindachitu na iin nevaru niuru tachituu ndachidetu natukuetini xuu, choto.